<hesitation> so ngoonga min mi wanaa annduɗo ñiiɓi sanne. Kaa jooni non e ɗun waawi nafude ɗi, banngal gonndal e ndeenaaku majji. Warmono du tawee kulle goɗɗe ana hen. <hesitation> Ɗun kaa ɗun hakkillan yii jooni <hesitation> banngal majji too ka.